Sɛ me nyɛnko bi rohwehwɛ dɛ obotum akenkan mbuukuu ahorow na mbom onnya ber a ͻdze bɛyɛ a, mosusu akyerɛ no dɛ ͻwͻ dɛ ogyaa dɛ ͻdze n'enyi bu na ͻka no traa dɛ onnkenya ber dze ayɛ na mbom ͻwͻ dɛ ͻtsena ase na ͻhyehyɛ dabiara da ase a ͻbɛyɛ wͻ mu na sɛ sema enum mpo na ͻdze bɛma buukuu akenkan a, megye dzi dɛ ntaa ma bosoom nkͻ n'ewiei anaa afe nkͻ ewiei no nna w'akenkan buukuu ahorow pii.